Taama baa taa nəsəwa, koɓaa yin káá yi hur kuɗa eteu? Kakoo nə kaksəwa nə keme, kaafin yin káá, kaafin yi kááea, kənə tíí ma kaa yin káásəɓa mee ngə ma koɓaa kən ki yi ngə ti ngə hur kuɗa ma lau ngə mar hito, ma lau ngə tiri mbə twog ting ɓa, ma lau mbəseyaawa, ma lau bə kə ngaa lab lab'wa, ma mbə ngən yausəɓa sáád koɓaa ki yi káá yi ngən wo maaga hunsa amma yi káá yi ngə tiri hirhinto kuɗawa féé ra, mee nə kéé maaso kənə kangga nem finyá koɓaa mee ngə taasə nə, bets ngawaso bə ma koɓaa, ɓa kaáá bə tər ɗirsara mee ngə ma koɓaa, koɓaa sa mah mee ngə kaɗaa ma baata hurharre mee ngə sinə, koɓaa yi káá yi ngə too yin ngən ko aham maaləma bəram, koɓaa mee ngə taan ma hurhur to'usu bə yin ngən tomra ɓa, mee ngə yauwa betara, kaa kə ngaa wodɓa koɓaa yi too yi ngan hok ra, ndə siyo nə kéésə mee ééwá yi kalaka kouwa, mee ngə ma, koɓaa ngən yau mee ngə se nemto kobnawa kə ngə tom ma yau ɓetawa dáán ngá toɗura'ngara Yauwa mee ngə ma kobəaa ndə too mee ɓan hánhánkaɓa ɓə kanaa tandakara, ngə ma koɓaakasa bə wgə kéé bə bən yausəba, mee ngə káá ngə nanə, a hausəsa kaa kə ngaa si ba, betsəsa kə wo, ma koɓaa səngga ma kwasira pəəra nga nanə, a hausəsa kaa kə ngaa si ɓa, betsəsa kə wo, ma ngə yaubəsəsəra, kə bə too ɓəa ngən koa a ham maatəm aɓa, rabte ɗəm ka káá a tomo, ete yi wo a hánoousu mində yin kər bakake ngə káá ngaa na ɗəm to, kaa kə ngaa taa ɗamuwa ba, kaa kə ngaa kana kongsaɓa, koɓaasəsa bə nasəsa oə ɓa ki yi káá yi ngən kwasima kays a peera semrawa nən ɗi-m ma edke ke a ferko ko yi ma koɓaa səsa maaso, luktas'isa yi soɓaara mee yi raan fíí fíí ra, mee y ho'onə ki hik yi mudkə, yi tunggantung a maabirira, ataraaníí atərasnii maaso baats ka ɓə wo, wo ɓaa lás a irin koɓaa səsa maasoya yi haa horoo yi na mee ka sokə bə faisəwa bə fadan kenan, yi sake yi taa irin koɓaasiyira yi kana hánóó a fer'usu yi kwasi baata ra, kééyá har yin bəd intíí ɓetaya yin kər Ham ki yaa taa yi se ba əndə siyo nə kèèsə mee koɓaa kaafin yi kwalari kaafin yi sem kwalaari kaafin yi sem kwalaarira, kaafin yi kwalaari yi seni kwalaarirasiya ndə yadda ngə toosəya, rabte nəma mədkəra kəra kən dəm maaso yaakewa kəi taa kobaasəsa yi wərka ɓeta ngaa ndə təns a wiiyaa samira yin kwalkwal se re, kaafin bəka mee wo ngə tomo nə ɓet ngən wərsə ngaa ɓan kwasi ba, ɓan káá bə ngə taalə ɓa ngə wər ngaa bəkake semra dəmin koɓaa kwééresi yi káá y kwasira təne yin kwasisaye ən siyo nə kéésə mee koɓaa kaafin yin káá yi ti ete yi hurkuɗa, kaafin kuma yi ti yi hurkuɗara kuma ɓən faɗ keke ma tinims nga mee ngə sək tiniman ke ma ɓets, fer ngən taasəwa hana ngə kanaa kongsa ɓən kwasi ngə. Mee sək timima kek ma bet hurhur a fer u ngən taasewara hana mee ngə kanaa kongsa ko ma taawowáágosiyo ɓə káá ɓə ngə kwasi ɗəmra, bən le ngə a kongse səsa a peɗepeɗe mee tomra ngə to ba húúra ɓa a daaso mee miniu koɓaa kwééresi yi káá yi kwasi etera